الغضب، الغضب شي كتير بشع شي كتير <hesitation> بيعطينا سلبيّات لا حياتنا كتير بي خلّي الإنسان الّي عم بيحكي معنا يحس نحن أدّي بشعين من جوّا لأنّو كلنا منعرف لمّا نحن نزعل ونغضب بي صير أمرار منطلّع حكي ونحن ما متعودين نئولو بس لأنّو غضبانين واصلين لا مرحلة إنّو نحن خلص ما بئ شايفين شي أدّامنا فا منزعل، منعصّب، منعيّط، أمرار منطلّع كلمات ما لازم نئولى الأشخاص الّي حدنا بيزعلو منّا، فا أد ما فينا ما ن- نتظاهر ونبادر بالغضب وأد ما فينا إذا كنّا غضبانين نُعُّد لا حالنا بي بيتنا نُعُّد بي أوضتنا نحاول نروّئ حالنا تا ما نزعُج غيرنا وما يخلّي ال ما نخلّي الغضب يسيطر علينا ويخلّينا نبعُد ونزعل مع أشخاص نحن ما فينا نبعُد عنّا لي هنّي أهلنا رفئاتنا لأنّو لمّا نكون الواحد زعلان وغاضب <hesitation> بي بطّل يشوف أدّامو فا حيطلع منّو متل ما ألت كلام منّو منيح، مُزعج، <hesitation> لا هيك خلّينا نحاول أد ما فينا نمسُك أعصابنا ونمسُك حالنا وما نبادر بالغضب وبالزّعل وبالعيط وبالصّريخ أد ما فينا نكمُش حالنا ونسيطر عا حالنا. الغضب هيّ صفة كتير بِشعَ إنّو نحن نتعامل معا يعني حيلّا شي يزعّلنا حيلّا شي يعصّبنا لأ فينا ناخُد الأصص بي تروّي أكتر. فينا ناخدا بي بساطة أكتر، فينا نفكّر بالشّي الّي نحن عم نعملو أو الّي عم بي خلّينا نغضب، فينا نفكّر في بي طريئة إيجابيّة، فينا نحط النُّقط عالحُروف أبل ما نغضب ونعصّب، لأنّو إذا عصّبنا وعيّطنا وصرّخنا ما حنستفيد شي ومُشكلتنا ما حا تنحل فا مناخُد الأصص بي رواء وما منغضب بسرعة وبتنحل أمورنا. وكمان بدنا نعلّم ولادنا إنُّن ما يغضبو ما يحيلّا شي يزعّلُن حيلّا شي يخلّيُن يعيطو ويصرخو. وطبعاً إذا نحن كنّا معصبين وغضبانين ما لازم نطلّع هيدا الشّي عا ولادنا، ومنعلّم ولادنا إنّو ما يطلعو غضبُن على حدا أو مسلاً يعصبو يصيرو يكسرو يخبطو يضرُب يمكن الصّبي يضرب أختو. لأ لازم يسيطر عا حالو هوّ حس بالغضب في يعُّد لحالو ربع ساعة، نص ساعة، ساعة ماكسيموم يعُّد بي أوضتو يروّء حالو، يروّء أعصابه بعدين يطلع على عند إختو يلعب معا ويواجه الحياة. الغضب صفة كتير بشعة كتير- كتير خلّينا أد ما فينا ما نتئرّب منّا ما نخلّيا تسيطر علينا ونضل مبسوطين وفرحانين.